Raha hikômandy raha nikômandy sakafao ha lasopy legioma ah ka lasopy trondro e nomegny da izao e zakaiko: azafady rô sy ka- sy agnahy tiky raha naterinao aminah ty, iaho ko sy hividy e raha sy sy nikômandiko da soloy azafady.